في عيد ميلادي أنفضل الهدايا، الهدايا ليها طابع خاص الهدايا تحمل مشاعر فيها مشاعر واهتمام تحس أن الشخص يهديك حاجة فكر أنك أنت تحبها تعبر عن ذوقها-ذوقها فيك، أما الفلوس ممكن تمشى ف اى حاجه لكن هدية تجعد باقية بذكرتها.